बर्फ पानी के ठोस अवस्था को कहा जात है। इय आम तौर पर ज़ीरो डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर जमात है। बर्फ पृथ्वी पर दूसरे ग्रह का ऑब्जेक्ट में अंतरिक्ष बर्फ के रूप में पाई जात है। बर्फ एक महत्वपूर्ण जल गणित पदार्थ होत है। जई माँ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बर्फ के अनु के आवेश में बंधन संरचना पाइ जात है। बर्फ पानी ते हल्की होत है। यई के मारे क्यौंकि पानी ठोस अवस्था में होत है। जई का आयतन तरल अवस्था से ज़्यादा होत है। यई के मारे बर्फ जमी होत है।